Toa. tol. pisa. hats. ilim. monom. mohit. towal. tosi. malto. malto na toa. malto na tol. malto na topsa. malto na tohats. malto na tolim. malto na monom. malto na tohit. malto na towal. malto na tosi. malto na tohit. malto na